Ny fanazavana tsotsotra momba ny fandrahoana amin'ny micro ondy arakarakany le raha andrahoina akao, ôhatra hoe mahandro akoho na magnendiky akoho na hitogno akoho atao agnatiny regleny zany le minity na le lerany lety tokony ahamasaka azy tsara de alegna amizay le raha nandrahoana agnatiny tao.